Raha isan'ny kiraro ananako de anakidimy avao, roa tennins, araiky moccassin, aroa kapa tsapala moa zany, tsapala ny anakiray de ny ray kapa hoditra, zay avao no ananako.